<hesitation> Ya karazagna voankazo e, paoma, frezy, <hesitation> vapaza, zavoka o, akondro ô, <noise> pastéque e, voajabo ô, <hesitation> voamadilo ô de <hesitation> ino koa edy e ino koa edy e.